חוד תְלָאת בּידאת, כאס סוכר, זֵית, כאס חֻליב, שִׁתָּה כִּיסָּאן, דַּקִּיק וְחֻמִירַת אלחלּוּוה, חְלַט כלשי, דיר אלחְלִיט פלאמוּל, מַדְהוּן, ודַכְּלוּ לפוֹר, סַחוּן עלא מִיָה ותִמְנִין דַרָגָּה, כלִיה חַמְסֶה ותִמְנִין דַקִּיקָה, וְאִדָא טְאַבַּת, חְרַגְּהָ וְכלִיה תְּבַרַּד, תְּקַדַּר תְּזִיד שְוִיָה מֶרְבַּא וְלָא סֻכַּר גְּלָאס לְתַזְיִּין.